लक्ष्य प्राप्तिके तहिन धैर्यताकेफे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रह्ता। हाम्रे कुईफे चिजके प्राप्त करेक तहिन हमर भित्तर ओह्के प्राप्त कर्ना धैर्यता अथवा अस्रा देखेक पर्ता कुई चिजके तहिनफे। जस्तेकी कुई चिज हमके चाहना हे कह्लेसे अब्बे तुरुन्ते नाई की थोरी समय पाछेफेन हाँ मिले सिकी कहिके हमके विश्वासफे रखेक पर्ता।